To mi miilii Pink kolo ɗoo kam, walaa ko warantanto ɓernde, sey haala yiide hakkunde gorko e debbo, hakkunde neɗɗo e yimɓe gam yiide e naftira kala none do e ko nanndi e non do.